أبي أختار إخ زر إيجاف الزمن لأني أجدر أستغل اللحظات اللي أحبها وأعيشها بطريجتي، مثلًا لو كنت في موجف سعيد أو لحظة حرجة أوجف الوجت وأفكر بهدووء أو أستمتع باللحظة أكثر، الرجوع بالزمن مغري لكن أيقاف الزمن يعطيني فرصة أتحكم باللحظات.